देखो सा हुकम आप अगर करति भी घुंबा जावो ता तो आपणा उन जगह री जानकारी हुंवणी जरुरी है। जैसी कि अगर आप पहाड़ी इलाका में घुंबा जाओ ता तो आपणा वता री जानकारी वता री मानचित्र में मिल सके। आपणा मानचित्र चलाबो आवणो चाव।